Alah ma astor na meri ma geyi kebi kumu nui sta-sta. ma de ni-kplede izi-zi-zaa wutie. ibiasa izi-zi-zaa omu-musi izi-zi-zaa. ma geyi ke-kplede mem sta-sta. kum doo. ne-esie ala. lena. iru-eba alah. ma ba-ahona. alena papa adah. ostoonetie kunu. wi-ija-jie. kunu bahim. nom. yefia na ma. norim. iwey jie. do-onyim. kali mali. che-che waa. kala-adim sta-sta waa. kele-endo-womem na. ma geyi mer. kr. odor-do. kumi. si luim alah ma. astor na mer asa oru-alamia-aba ayor. ayi imezi. azi-no-ogba-ogba weyi-ija-jie. onna ma geyi nostornejie jim mer. ma. chora ena ora. alah. ma chu-mer. ora ezi-otie. ala yie-menom. ne-esa. mamer na-ma. waa. mer. ipapa. mem awim. awi-inko-okara. ni-inki igbafe. mss wi. ki. igbafe wey aki ju. mer. alah ma nun eeh. nimimena. ni-miwi. enim. ni kwom tetie ayi mer. ma ache-zee. nki no-gor kpa. ma ni iwa nki no-gor. adim ahami. iwa. iki no-gor. ki yimezi. ki zi-zi. alah. ma che. zee awa. ki no-gor. che. ayi. imezi. ne-yi azi na mer. papa ma. chu-eizi. otie. ma dou-wogbor. izi-zi-za. ma ju-jie ma mima-ni-idola. ya. wu-tie. owi-ejie. demiwi enim kali. imimim. kalo-onyim. kali. iki. ukom. igba wu-isa-sie. no-na ma na. ayo-ukio-ora memi alah. dome-enena. mer papa-ada ezee oma-bi ruam. ni-bi. aha. yor kana. kama. ichui neka bie-sa. ana. ali si-na-mer. ayor. aha. no-etie-tie awe-esie ado. yamer- Ma fuu-odor aju na ada alah, astor ni-mostie kaletie, mor ku dey kalah, bem ba jupa, ku bem bo jupa, ku-nu ba, wejie deyi miwi enemi, ejie dey in-mimem, ejie dey in-mimem, ejie dey ojiem ejie da-adim, ejie dey endo-wamah, mem sta-sta ami-ni-izie oh yiste nor, na enamer da ma haa-na meh, ni-izie, oyiste nor oh-wue-eze, ana emah, ma gayi, ogborgba, ke-e-chu, miwi-emem sta-sta nede-womah ama, ali-isi nameh kor-odor-dor ki-si kie imimor, ezi ahahey-itie-ta, iju-bi nor wee-eze, ana, ibi meh, yeji, ala- lama, ikplede amer sta-sta abi bua wa, echu onu, oloza, alah ma, atsor na-mer, igboru-mim alah, ne-tie, ni-ko-yiya utie ibie sa, izi-zi-za alah ma ade no mer, enene-na ma, geyi odor-dor kunsi, ko odor dor kuma-si kie-yefia kebi kumu sta-sta ada ma diji, aju nor, kor bim ba jupa nah, bim ba jupa, meryi oh oro-ri sta-sta alah mi abi zeya-zee konu bi, ebim ba na-sta-sta kun, bi-bem ba, nah-sta-sta, ibie-sa alah dim, oh-si, alah akwa kim-yaa, ikli-ki-bi alah kwa kim-ya, echeriey, echa asim, omu-musi mer, ebim waan, ni-na morga ne-greba-egre-epa, iyi ah ayah mer, ma geyi, kibi na morga ena, chui ni-morga ufu, ada alah, ayi mostie kale, teh mer or ni-ze oh yor ki mer, papa, me-bu na ni-jiji-yanah ada, ma, ha, ni-yi-bu na-ni ijiji odekaleyi yaa dekalam kor bim ba jupa. Alah-ma bi bu zona. awey gba mamer kalimi inogo ayi-imezi. azi. mer papa. ada. ufu-ododor na bi-si ahim. ada. ji-zi-epa. ododor. na bi sayi mer. nini. sta-sta. alahi. mi awey niggo. izu. egba. abi-riy-yefia ahim. abi riy okposi ahim abi. riy. okposi. akim. imimen. abia riey okposi akonyim. abi riey. okposi. niku-kromi egba orofi sta-sta. alah. mi niggo. izu. egba yip-jie alah. lena ada. alah. yie mostie. kaletie. orr na ayie-mostie. kaletie mer. yeru-alah tiem b ende-ezee ana mer. ada. yor him aba yor. aba yor hin doo. abayor him. doo. bacyor. jejie. yaa-ba-yor. kre-chu him. doo. bi ba. jupa. ijeji. kunu si. ko-lo-zi. ki jijie si ki ma kwa ma alah-ni-ni. kunu. kpoyi kie. endow manaya mer. nabi. si-esie. ah. ende-womana. womana-aba. baa. aba ba ibu baa. awu. ija ji-jay kala-asa lami. enogor aki. eju. sta-sta. alah ada mim. acheru nki nogor. ebs. ma-mer. mi ri-igba-tie-izi-zi-zaa. mi-ra oloku-ichwi mi-ra. aloku ochora. agba-je naka evu-atie. e-hie. oh maa ta ma. yor wey aki ju waa-mer nikeyi alah ma ki. niggo acloo ma ayor adoo taya. kalah ma. agiri. niko obi-idola. ma doo. taya. ada enena na-ma stor na mer mi-bi ata-puu. owi. na-ma-aha. achu. aju-nu. na mer. mi-bi aa-puu orr anena kor. ba yor. him nikalah. ma geyi a him nanpr iri. ikume. ada morga. him mba fuu. beem nkalah. magi-iri oh-him. chora waa. sta-sta mer mba fuu chu mba hie, zi-mezi, bo ogbo-gbo tie,-oh bi ku himm, enene-na-nah ma, diji aju-nor, bo-ogbo-gbo-utie, bi- ku himm enu, utie alah, ma adenu mer, bi in-ble-echu, mem bi kuu, ki-bem-mer, kuna na, sta-sta oro-ah, lah, ha isi eeh, ikplede, bi e-zi gboru meh atie-stor ni ko-yie-ya. mu, ne-e-zi gboru, tie stor ni-ko yi, ne-jie alah alaley-na, kor, odor-odor kunu si. na ma, da-ji aju-nor meh na ada, orr ne-zee, oyor ki izezee ama manu wu-dor, na mah-afu aju nor, mer, mena, ena, naka leha, alah akpa agi esam-pa or na ma kpa ajuna-na, mena, iyi-yi isi alah, ayo agu ya ali-si ya, wa nim bede. ezee, ana ende-odui uchu na ma astor na mer, wa amim be-ende, ezee-na oh yo-yor alahami mba yor nede-yor nede-ezeena. yor mba yor, dowa ada ma, ko-yor mba yon dowu, m-ejie de, wor ma, mem, ejie de ibum amor-lor za, mimem aba wiki-iyanfe, e-chuwa, abi ku, e-chuw-miwi nemi wa, abi ku, echuw, miwi-adim ali-si ni-ba, sta-sta, wa ali-ikplede, ali si nede- wo-ma, sta-sta waa, yie-ji alalena, ageyi ku ba ru, sta-sta, ji-ji eyi mimemah, na-ma diji ajunu mer, mena-ada iji-na, ma da-aju nu mer, oh-wi na ma, achu, ajuna, ma awu waa, na-aba ya hmm ta, and ebi-abi neyi imimoh sta-sta, izi-oh-yi ende, woma-anah ali-si na mer, ko-okpebi egi adom nede-woma-ana, izie ala ya zi ezee, mali-simada, no omo-meye, aleyi alieya-ma, nu-ya ali mala- adi, ami kua yaa aki nenah, ayor okpebi, eyi adomi nede, ofue ezee, anah-esi na mer.

Izi-alama, pion, ma-nuya, ku-ba, hagim ki ba kpa no-odor-dodor. Orim allama nuya ade, ka-lor, bua bi ri-oh okpebi ahim, ada awor. ala yi-mostie kale-tie, mer wabi yior olo-za ki-tie un, neji ala, alena, kor ber epua, ame ba pua uni dowu, alimi, ayo-okposi akor olo-za, no-lo za, aka-ki si. okpebi ebi, echumer no-lo za kahie, zie-morga izi-za, ala-wua-nu aki ju ibi, echumer, yie-jie alalena, ibu awey echwu, oloiza, akor bi iwi, nah adini, kor- bi-iwi nah adim, kor- bi-iwi ne-nim, kor, bi jijim sta sta, ahani-kor okposi kuwu si-si, him ya, akor bo-orim, aha-ni koposi, tie, si-him yaa, akobi-ze-zee, meh nede, ochui ana, ali si na mer, alaha- ador ne-ejie no-ogbo-gbem, aha, awi-ija-na, geyi kor, bo-ogbo. gbem bi ru-dim-ni-bi mer oh, gbor-gbem aba, wi-ija, jie ami aba, yo-kru, akor, olo-za-yaa, ala mah astor ne-nemer, oh-lozi oh-loriri, iza ane ni, isoo o-boba, awor tie, echu mimemer, kali kwe, mba na-meh, ni-kiyie, sta-sta, ni kaleni ku, ada ma, diji aju nor enena-nah ma hami ika, aleni, ikwe egba moh, odor-odor-na bi si. Akwa, izama isi okpebi-iyie sta-sta, awa, echu-waa, adaala gimosh kale-tie mer, aba yie-akro akor-olo-za yaa abi bua, wa echu olo-za, abi bua, wa echu olo-za, na ma dijie ajuno, ye-jieala-alena, mer papah, kor bodo-dor bayor, him, si bu-niggo, jejim yaa, gradimi kala, asi, igra-di iwor mer, wa haa, adom nede, orio-rio ni-mi- Ke-mer, wia-zeeh kuku yaa nor wudor ni iwi-igboguru mer. ipapah, ma ha ni iwi-igbogoru ba, padim ni-inggo, esim, iwi-igbogoru amer, tri- ogbo-gbo, utie yie si ala, lena, mi si, igbogoru mer, itrib, ogbo-gbo utie yie-jie, ala lena oru, oku-utie mer, mi-su ku, utie mim, yie-jie alah lena, ada ko, odor- dodor kumu si-hin na ma, ajuie-ajuno mer ipapah, ada yor kor, oh, sta-sta, kum si-hun, ijiji aba ali-iza, lah ahami ku kposi keyi imimoh ya, mer, ni kalor kposi mim ade-mer aba seneh ache-ajuna mami yie-ji ala, alena, ni ka li, yefia him, ade mer, aba asene aju nam, alena odor-odor tabi-si, na bi si-ni-beam mer, odor-dor ni-bi-si, ne-chu-immemeh, odor-dor na bi-si ne-clu-woma, ne-nede-owie-ezee amah, ada izi ala, awo-opuu isi, owey ezee ama tah, alahami-ni no-kpebi iyie ku, si oh kpebi iyie, bede-ofue-zee anah, okpobi ana, ibu awa, echu-olo-za, yie-jie ala, lena, nama, ada-iji aju-nu mer, oh sta-sta kumu-si, oru, ala-ma geyi niggo orr mer, ada ba yor him oru ala-ma geyi niggo mer, ba, pah dim niggo oru ala-ma geyi notsornejie, ba yor him oru, ala-ma geyi no-ogbo-gbo-utie-yie, ba yor him, ni-kalam, abi chui-mer ada, ko- ochor-dor kumu si-luim, yie-jie morkah kumi si-seabaya, keplede iyie-yin ku si-ebaya nkalom aba tiestor, mtie-stor no-odoh-dor, mkalam, aba, yie-ya, mya-no-odor-odor mkalam, aba, motrna, morna chu-ma no-odor-dor, nam-ba-bi, chezee, ka-mornaya, nama, acheyi ajunor yie-ala, alena, mer ada, ma ha ni ka-ba alem ba, yor him-na, yie-yi-no olo-zi ala, storm, isi-ejie ayor, ni-kala-le-mer ali-ichui.